﻿جيب الخبز <hesitation> حلّه و قلع اللبابة من لداخل. <hesitation> دير اللحم <hesitation> تكون بغا نتاع كباب و لا لحم نتاع دجاج تكون مقلّيه. و الا ما عندكش اللحم تقدر دير الكاشير الا راك باغي. دير فوقه السلاطة الـ و الطوماطيش، البصل تاني إلا راك باغي تزيده. و دير المايونيز و لا هريسة.